المسافة اللي اجدر امشيها في يوم واحد تعتمد على عدة عوامل مثل الطقس والارظية ولياقتي البدنية بشكل عام <hesitation> إذا كنت في حالة جيدة اجدر امشي حوالي خمسة عشر الى عشرين كيلو متر في اليوم لكن ان كان اليوم طويل ومليان نشاطات ممكن اكتفي بعشرة كيلو مترات <hesitation> المشي مفيد للصحة بس انه <hesitation> المسافة مهمة انها تخلي كيف الوقت ممتع ولا لا.